Mamorona fianakaviana io a dia mbarakoa zareo zareo samby zareo mifampiaro. Ohatra zany raha ohatra ka hoe misy hajanjareo zany dia raha tokony hoaninjareo zany igny an dia mifampiaro aminigny zany zareo. Iny zany arovanjareo zany haninanjareo igny mba kôa tsy lasana biby afa ohatra. Dia mamorona fianakaviana kôa zany zareo a, mbarakôa tsy maty taranaka, dia zareo samby zareo mi mifampiaro akeo.